اختار اني اقضي حياتي كلها في الشباب لانه الشباب هقدر اعيش حياتي واقدر اعمل اي حاجة انا عايزاها. هيكون فيا كمان صحة انه انا اقرر بنفسي انه انا لو عزمت على شيء هقدر اخد القرار وهعمله انما لو طفلة مش هيكون عندي صلاحيات قوي وفي نفس الوقت لو اكبر من كده مش هيبقى عندي صحة.